في احد الأيام اكتشف طفل يايا بغرفته لم يمن موجودا سابقا فقرر ان <hesitation> يفتحه لكنه لم يتمكن من ذلك <hesitation> ف <hesitation> دهش لما حصل قرر ان يخبر والده <hesitation> فتفاجا أيضا الاب لانه لم يكن يعلم بهذا <hesitation> الباب الذي يوجد بالغرفه فقرر ان يجد له حلا